لما نبي نعلج لوحة نختار المكان، بعدها نحط علامة بالقلم، بعدها <noise> نستخدم- نستخدم مسمار وجهاز الحفر يحفر لي مكان، بعثت هذا المكان نحط فيه المسمار، ونعلج بعد هاللوحة في المكان اللي درت نجيبها ونعلقها- نعلجها.